<hesitation> Okubarateeka omuceeri, twine emiringo etarashwana. Hariho omuceeri ogu barasiika, hariho omuceeri ogu barasiika hariho n'ogu batarasiika, hati nyowe ndenda kugamba aha kubarateeka omuceeri oguba ogubatarasiika, omuceeri ogutasiikire. Waanoyenda kuteeka, waaba orenda kuteeka ogutasiikire, noobanza waagutebeekanisa katugire ngu waaba orenda kuteeka nk'ekikopo kimwe ninga ebikopo bibiri, no orapima ebikopo ebyorenda kuteeka, <hesitation> oihemu ebintu ebi otashemeriire kuteekyeranamu, oihemu amabaare, oihemu na n'ebyo ebindi byona ebitashemeriire kuteekyerana omu muceeri, ogutebeekanisa gye gubonera. <hesitation> Waamara oraronda esafuriya eboniiregye munonga, eyogize gye, orateekamu ekikopo kyawe ky'omuceeri, waamara kuteekamu ekikopo kyawe ky'omuceeri, orateekamu amiizi orapima amiizi kukiraabe kiri ekikopo kimwe oratamu ekikopo Oratamu ebikopo bibiri by'amiizi, kyaba kiri ekikopo kimwe oratamu ebikopo bibiri by'amiizi reero obiteeke itwe turakoresa amahega aga ag'amabaare turateeka aha mahega, turakoresa enku, yeah turateeka aha mahega orateeka aha mahega orateekamu n'omwonyo konka waaba orateeka omuceeri orateekamu akoonyo kakye toratamu omwonyo mwingi oratamu akoonyo kakye oraguteeka gwamara amiizi giija garakyendeera, katugire ngu waaba orenda kuteekamu nk'enyaanya waaba orenda kuteekamu obutunguru <hesitation> a- a- a- ha ee orateekamu obutunguru gwaba amiizi gariija gakukyendeera kwenda ngu ogwo omuceeri hazemu akahooho, hazemu akahooho karungi ahaakuba n'omuceeri gwa boil waaba otara wootatiiremu oratamu obutunguru oratamu na n'ebishenda kwokubitamu, akaceeri kahuumura gye munonga then amiizi gaamara kwomookamu gye oiha amuceeri gwawe aha mahega ago oguteeka ahansi, hati aho nigu gwasya oyetebeekaniisiza okugurya.